Ny zava-kanto da afaky mitondra hafatsy sy fahamarina manoka. Kanefa ny marina amain'ny zava-kanto da matetiky adika amin'ny fomba samy hafa izay arakaraky ny olo mandray azy.